युनाइटेड किंग्डम वा यूकेतली मुख्येल भाषा इंग्लिश, पण वेल्स, स्कॉटलैंड, आणि नॉर्दर्न आयर्लंड हांगा लोक दुसऱ्या भाषेनी उल्यतात। थाईसल्या लोकांक कुटुंब महत्वाचो आणि युनाइटेड किंग्डम हे अशी जागा जाई वेगले संस्कृतीचे लोक एकताई रावतात। फुटबॉल वा सॉकर हो तांचो लोकप्रिय खेळ, लोकांक रग्बी, क्रिकेट, आणि टेनिस हेय खेळ सुद्ध खेळपाक आवडता।